﻿Se ma ikavi ma sekirei aruatava jaeko täkarara jaeko oime yande puereta opaetei ñamomii momii jaeko <hesitation> kaja mecanika jei supevano jokua maa se ipöra, porque jayaeko aikuakavita, mbambaeko se äpota aguiyeara irüvako jaema yandepuereama yaikua kavi kiraietei porque mbaeti yaesa kavi